Hariho okugira abanywani nkaanye nk'omwegi n'emyaka ei nyine, nyine abanywani abu nkwega nabo abakunyamba omuby'omu, omu by'okushoma, nyine abanywani abu nkushoma nabo omu omu kanisa konka abanywani abankwasireho munonga n'abantu abakunkiraho obukuru, abantu abari omu myaka ashatu niitaano, makumyashatu, aba- abaatuurireho amagara aga, abagiinemu omu obu- obukugu okunkiza nibo nkuzayo kubuuza ebyanshobera, nibo nkubuuza ebintu, ebi- ebyotakaabaasa kubuuza abantu abarikwingana niiwe kuba, amagara agu oriho, obwingano obu oriho nabo nibwo bariho so ebintu ebingi niba batakubimanya. Nimbuuza aba abankiziriho kandi nibo ndikwesiga kusinga aba abunkwingana nabo.